विवेक्षिल निर्मान्ड लेना में भावणानों को बहुत महत्व रहे। क्योंकि उकी सही तुलना होई। अच्छा फेसला लिए <hesitation> लेना चाहि, अगर भावना जादा भावी हुई जाए, तो निर्णय जल्दीबाजी में यानी सोची समझी का लेना चाहिज। गुस्सो में जा जल्द बाजी में कोई भी कदम नी उठाना चाहीज। लेकिन अगर भावना ने बिल्कुल <hesitation> भावना बिल्कुल नहीं हुई तो निर्णय ठंडा से या सहानुभूति के तौर पर लेना चाहीज। जिकों जरूरत हुई मामला में अपना दूसरा की भावना ने भी देख कर निर्णय लेना चाहीज।